يا صاحبتي مشان أنك تختار صورة مضبوطة لأي شخص ما يكون تحبه راح أقول لك على طريقة، أولا تختار الكاميرا الزين حتى تستطيع أن تصور بها جيدا، تاني حادة يا صاحبي تختار المكان المناسب يكون بإضاءة واضحة وإن كان في ضوء لله عز وجل تكون أفضل لك، ثم بعد ذلك تختار الزاوية التي تصور بها وتختار الوضعية التي تستطيع أن تصوره بها.